Каркадан шохи худро барои ҳимоя кардан аз душманон ва барои ҷанг дар бораи ҳудуд истифода мебаранд. Онҳо бо шох душманон ва рақибонро метарсонанд. Ҳамчунин, каркаданҳо шохро барои ёфтани обу ғизо истифода мекунанд. Ин шох барои зинда монданашон хеле муҳим аст.